مش عارف بس <hesitation> هو مش هيتغير طبعا بس لو حاجه هتتغير هو ان انا ادخل الكليه دي لان الكليه دي ملهاش مستقبل خالص، اللي انا شايفه يعني ومجالاتها قليله جدا والعدد اللي متخرج منها كبير جدا فمش عارف كنت يعني لو اقدر ارجع بس هو كل حاجه مكتوبه طبعا.